No ma-i tiiäq, kas mul kümmend paarigi kokko om. Mul om üts paar suvõplätusi, üts paar kroksõ, talvõsaapit, süküssaapit, botasõq ja või-olla sis kängi ka kats-kolm paari. Nii et kokko kooniq kümme paari mul õnnõ omgi.